Wo futuu sitoo de. duniyaa daata wo le la. Duniyaa ňanta le moolu ye futuu ňoŋ ye. wo futuo. a la, a la, a la moyi foloo wo loŋ kee niŋ musu. Musu aniŋ kee. kaatuŋ musoo. aniŋ keo, diŋo ka soto wo le bala. Duniyaa nka miŋ moyi. wo lemu moolu la niidiiyaa kuolu ti. Musu niŋ musu te futuu noo la. kee niŋ kee te futuu noo la. Niŋ i ye a moyi futuo. wo loŋ ňiŋ ti fuloolu teema muŋ se a tinna feŋ ye funti jee. Musu niŋ musu si fu, fu, niŋ i futuuta, ate ke noo la faŋ. I si sii fo i bee ye faa. feŋ te bo noo la jee to. Ite diŋ soto noo la. jee. Niŋ a ye a tara saayiŋ, moolu ko musu niŋ musu ye futuu, wo loŋ ňiŋ ti nŋa duniyaa daŋ duala, nŋa duniyaa labaŋo nŋa a bee fo deesaa. Parisiko niŋ musoo niŋ musoo futuuta. ite diŋ soto la. Niŋ keo niŋ keo soto, futuuta, ite diŋ soto la, woto duniyaa bandulaa nbee be a loŋ na le. Aloori ko ala la duniyaa bandulaa, ntelu maŋ loŋ de; nmaŋ a loŋ luŋ miŋ na a be a baŋ na. Woto, ala ko moolu ye futuu puru muŋ se a tinna, duniyaa, a se ke noo kuu ti nbe miŋ kuta kutayaandi la. Wo le le ye a tinna, wo futuo, kuu loŋ muŋ ye a loŋ jiibeeri ňaa, jiibeeri kendoolu le ka tara a la. Bari futuo fanaŋ. komiŋ nŋa fo ali ye ňaamiŋ na. ooo Janniŋ tuma. jiibeeri kendoo bi jee le. Janniŋ tuma, jiibeeri kendoo bi jee janniŋ futuo ka siti, fo i se a juubee, i ye a korosi. i ye a kisi kisi. I ye naa duŋ futuo kono. Wo ye a tinna. i be futuu la miŋ ye, i ňanta le i ye a loŋ. I ye hakkili soto a la kuo to, i ye a danbee fanaŋ loŋ, i ye a boodulaa loŋ, i ye a la diinoo loŋ. Aniŋ fanaŋ janniŋ i be duŋ na futuo kono. Futuo ňininkaa baŋ janniŋ i be duŋ na jee. Niidiiyaa kana moo dunndi futuo kono, sanaaroo kana moo dunndi futuo kono. Niŋ wo niidiiyaa ye i dunndi jee, niidiiyaa wo le be i bondi la jee, niŋ sanaaroo ye i dunndi jee, sanaaroo le be i bondi la jee. Bari soobeeyaa niŋ wo ye i bo, dunndi jee to, tuma doobaa to, a ka naa beteyaa le. Wolu le ye a tinna futuo mu juubee taa le ti. Muŋ be keeriŋ fanaŋ. hani ntelu faŋolu la aadoo kono. futuo janniŋ a be siti la. siti la, nŋa kuu kiliŋ kanu tubaaboolu la kuo to. Keo ka sii le, musoo ye sii, i ňanta kumoo miŋ fo la i teema, i bee ye a moyi ňoŋ na. Luŋ miŋ na i be i dunndi la futuu buŋo kono. niŋ keo siita, musoo siita. i ye ali kutubu, i ye ali kaawandi, i ye ali so hakkili la, Wo mu i la duniyaa baluo kono luŋ ne ti, i buka ňina a la. Saama niŋ ali taata ali la suo kono. niŋ ali kaŋo lafita waalii la. niŋ i hakkiloo bulata i ye muŋ foi ye, i ka kuu tu kuu ye le. Bari ntelu ka muŋ je bii. nna kuolu kono, nxanta muŋ juubee la ka a beteyaandi jee. Wo loŋ xiŋ ti, ite muŋ mu keo ti. i baadiŋolu ka i nukuŋ naŋ ne i la suo kono. ite te maabee la de, futuu siti dulaa ite maabee la. a, i be duwaa muŋ fanaŋ ke la jee, ate te ke la i ňaa la, aduŋ i ko i ka duwaa ite le ye. I ye ite tu naŋ suo kono. Iyoo hani i te maŋ, hani ite maŋ taa, i, i kotoomaa xolu be jaŋ ne. wolu ye taa. Musoo fanaŋ. wo be saloŋo to. kuo muŋ ňanta ke la a ňaa la. a ňanta ka kaawandi parisiko a be dunna kuu le to a nene maŋ maŋ duw muŋ to, a ňanta derixeeri kuuroo le taa la. a maŋ maabee. Wolu le ye a tinna kuu kiliŋ diiyaata nňe. katolikoolu la kuo to. musoo ka sii le, keo ye sii, seedoolu ye sii. moolu ye sii. i ye kaawandoo ke, moo bee ye a moyi, wo beteyaata de. Aduŋ misilimekundaa, i ko, moo, janniŋ a be kuu. duŋ na kuu woo kuu to, i ňanta londoo loo, londoo le ňiniŋ na jee. Moo janniŋ i be kuu woo kuu i be duŋ na jee, i ňanta londoo ňiniŋ na jee le. Woto niŋ luŋ miŋ na i be futuo siti la, ňiŋ beteyaata le. musoo ye sii. keo ye sii, a la baadiŋolu ye sii. i ye tara a bala,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 Moolu faŋolu se nfaŋ jiibee.ňiŋ futuo, ate maŋ ke sanaari ti. Feŋo muŋ ye a loŋ ko niŋ i taata jee to, rotuuru ti jee. saayiŋ noŋ futuu baŋo siiyaata. Bari foloo foloo futuu baŋo maŋ siiyaa. Parisiko munnu. miinu ka futuu kunuw. wolu, futuo, i ye a konpirandiri le, i ye a loŋ ne muŋ mu futuo ti bari bii. futuo ka siti ňaamiŋ, kondisiyoŋolu munnu kono. ee <hesitation> ana mani, ana yewu, nbota mintoo, i bota mintoo. nŋa beŋ ka futuo siti, a maŋ ňanna ke la. Niŋ fanaŋ. futuo, misilimeyaa kuo, ili foo de sasisitaŋ; ili foo de sasisitaŋ. ili foo de sasisitaŋ ee, kilitiiroo fanaŋ naata ňiŋ kafu jee, i ye njekkoo kafu jee. i ye paareŋolu kafu jee. dee paareŋ, tuu, wolu bee mu anwironomaŋo le ti puru muŋ se a tinna fufu soowee lo mariyaasi. Wo bee mu alihawaa le ti. muŋ ka futuo ka a banbanndi. Mee niŋ i naata a jiibee. wo alihawaa wolu le ye moolu la senboo dooyaandi, walla i keeriŋ kuo dooyaata futuo kono. i buka futuo dandaŋ. Futuu woo futuu niŋ a sitita. i ye moo woo moo loondi daamiŋ na, niŋ i ye jeekanta. tumaŋ doobaato, a futuo te tiňaa noo la i ňaa la. Bari moolu saayiŋ niŋ i ye futuo siti tumoo miŋ na, i ka tariyaa xaamiŋ na, niŋ i ye alanma saloo, sa. sa, sali saboolu ke. i ye bandii tumoo miŋ na, moolu ye janjaŋ, jinjaroolu ye janjaŋ tumoo minna. i ye janjaŋ. Moo woo moo niŋ i taa ye taa jeeli Foloo foloo moolu la futuu siti dinkiraa to, i ka deŋ kuulu le la i be miŋ domo la xoŋ na. saayiŋ, n fele nka nka, nka bonboŋ olu taa moo woo moo coritiŋ coritiŋ, i ye a dii i la, ali ye janjaŋ. A beteyaata le, mee ili foo ko futuolu ka ankaadiree. Niŋ futuolu maŋ ankaadiree, moolu bi taa la ka, koleyaa doroŋ ne kaŋ. Wala, nŋa wo le soto nbe miŋ fo la nuŋ